To dike ma tokti nyilom number wine mor safe nye, temi wuro bim tentemi shi shoti ki hassane to temi wuro duk dike mi mani kebo dang dang nye an kwob tu mi dikemin ma tiyeu dotenbo nure a masayi chi merang bibei yo nenti bibei yo nenti bibeyo nuwa cho tiyeu mwo ma no ma dike ro kebo dong dong nye ri sow yeti ki kai dikewo mu ma kebo don don kai mari ywelum mari ywelum to la mi min toti. A masayi so temiyeh shi yi dur kamiye shi nung men filang ti filang ko shi nun mentiye bo men ti ki yim kwamer kage nob bo menti ka ge dike wuro datene non mani ri non maniri man fiya chakka kabag ke chike a masheyi shin te miye shin yilam yiwuro yilam ki kusan foh lo we duk lokashiyo shi so yo shi neyo beh dikere yin tamshike man di shi kwab tuyeh ti kidike wuro mandi mun mani yori yor bo mun mani yori yorbo kuma ayilare wuro boshi ya nene kulen niber mur sam tiyeh don wi mur nubo yi ye tiki ki duk dike wuro yilam kebo na miyeri share wo yilam na miye ri cham amma no nure wiri tikang nubo ri tikaki shiko to amacheyi mur nubo wuro yilam. Tebmi bo ko kuma yilam kuchan mine neu wi mur yiwuro ko min tem feri mu kwob chinen diloti, shi yilamen na kuchank to kuchank ko choyila meneu ko ye ma matiyeri amacheyiche chin temiye ko shiki no firin fiyeh doka wmur fuye she ri mun nuwa shi soyeti fo kulen zamaniro nin dike wuro mun matiye fah dobti mun mayori an tikang nen mun mayori dike wo an bobwen ki filang mure she to mi mur diko wo temi hassan ma menti wuro min tuso a maseyin te amsheyin shin yilamen kuchang duk dikewo shi ma mentiye kuma nure shi duk yetiye kuma miki toi wi mur diki duwen kwama neye tii min cha tiye no ti in no bo ri lam bi kwanmiro la bikwan miro a latiye don ma bautiye mun mam yilo timun tiyeh namun kutagiri bo annenen dor tage fiya boma sherum bwa do dike kage tiyeh dike kage yilam na filan kabim mwarme to min bukanti a masheyi shin temi kuma shin yilamen kuhang duk dike ma matiyeri shitim kab duk dike ma matiyeri shi tim kam ko ye fiyayereri shin wi to min kwab shinen dilloti a masheyin yadda shi mshi kwab mentiye duk tikali shi ma mentiyau min bu shi nen kang ti kuma banda wo shi ma bi tinenenti shi kung niboti miki toi kage nubo biro shi tikang shi shi fiyah dike kage shi mati wo yilam na tikali mur luwe she min bushinen kakti.